والله ما اظن انة كل الحيوانات دي عندها عيون وبتشوف ، زي قنديل البحر و <hesitation> الهناي سمك النجمة ده كلها حاجات ما عندا عيون و بتكون عايمة في البحر و هي حيوانات يعني. في الارض تاني ما عارف امكن الحشرات لكن ما عارف